Eh! Famelankeloky iny tena manan-danja kokoa iny amitsika satria olom-belo samby olombelo tsy maintsy mifamela avao fa iny raha iny, mana maivamaiva ty aretim-po.